<hesitation> أكيد إنه يكون ظعف المال، لأن المال يساعدني <hesitation> إني نعيش في حياة أفظل، ونحجج أهدافي <hesitation> أهدافي إللي نؤمن بها، <hesitation> أما العمر، لا لا، إذا عشت أكثر ممكن ما نكون بنفس الشإف، والطاجة، والحوافز، والنشاط إللي تواني بنفس <hesitation> الطموحات إللي إني فيها توا.